Nisy lehilahy antsoina hoe Ratovo zao. Ratovo io zany de tena lehilahy siantifika malaza amin'ny tanà eo. I io ny raha tena tiany zany da ny resaresaky fotoa, mijery hoe ino moa raha niseho taloha tany da ny maminavina koa hoe i no ny raha mety hiseho amin'ny ho avy. Indraiky andro amin'izay da mahita fomba fivezivezea amin'ny fotoa. Tamin'io amin'izay izy e, afaky mahita ny tantara taloha tany, afaky namatatsy koa i ny zava-miseho sady afaky mijery ny mety hitranga amin'ny fiainan'olo anakiraiky, da sady manampy an'iny olo iny hijery amin'ny fomba fijery vaovao.